Oh, pos nico yajah ye quiyavi por metztli mayo yi quiyavi, ya que ya moquitza quiyavi tlaca ohsepa ya pieva sieua por mes de otubre ter- terminorivi hasta enero De enero ya ca osepa marzo yaca yi pievi ica tuna, tunah, pos yaca sepa yaca yompavitz tiempo ya pa ohsepa ya, ya quiyavi, bueno nada mas eso yo se